Kji- kjin tkuya ijin tjiuña tjin- tjin tjiuña- tjiuña suse tjiuña suse kjo jaxúu kui xi ma nindá nga bajóña tjutjun- tjutjun minchyitsjaema jña nga ja kisakuña jña kjia nichjan nitjaní nichjan nitja kuixi'a nikjaniyare nga ja tichjan k'ia ngasun nitjáa kuinga ijin nga ja kichjankuajande kjia nikja'ayani k'ia tibatkué kuinga minchyare naxa kuinga nga ja tjixinchyare naxa kjia nde minchyare kjo- kjo ijin kjo jaxúu tsa jan yujú na'ñu jaxúu kui xi nda chine nga ja kundia kuinga jaskan 'yujuní Ijin chitkáa xi chitka m'íre ndiajo'e kui tibatkue xi ma 'yuju kuinga nga ja kunda nga ja ki'yu nga ja ki'yu kui najmíi kjia ja ma chineni ku ma chinet'ajo niñu kuacha ngajni jin ku nga kuacha tjiánga tjiuña xuti nde'e bixujni kuinga minchyitsjae ngu kuseláa nga k'ia chanijin ngajin ndifa kui ijin kui jña kjo xuti kjo jaxúu kuinga nga ja kjichjan kui xutiya jaxuya ijik- kjia b'eyani k'ia ijin jma tjian tiba- tibatkue kuinga tuku kjo ndiajo'ení ijin tibatkue kuinde 'yujuní nga ja chanchan- chanchan kix ijin ki'yu kui najmíi nga ja ki'yu ki'xikix'i Kjia ijin ma chinení ku minchyare ijin- ijin nde'e tjin nde'e naxi xi ma minchyare tjin nde'e ndá nde'e ranchyuña nde kuacha tjin nde'e'e jmíi tanga xi 'ñu machjenñañáa ja ijin xi chja tse'e nde'e nanguiña tjianni k'ia kingu xi m'íre ijin tjiuña xine kixí nde kuachaní minchyitsjae ngu sarten ee k'ia nixu k'ia nichjanni isetíi minchyangare xi'asa iaeti minchyare ku k'ia tjinichjan k'ia ngaya sarten tjinikjaniya tuxi tíjí k'ienk'ienmatse ña'are ndi'i ngat'a tsanga nga 'ñú b'enguire ndi'i tí ku chan jí chine kuinga nga ja kichjan nga ja ku tsjú kjia nde ngaya tibatkue nde kjuaeni kuinga k'ia jaxúxkuen minchyare ngu xtin jan ñuju na'ñu jaxúu minchyare kuinga Nga ja kuma k'iakuajande 'yujuní kui chitkáa- chitkáa 'yujuní kui kuinga nga ja kuma kuajande ja kjia ma chinení ma chinet'ajo nijmá ma chinet'ajo jarrúu ma chinet'ajo xandan tjio yajo xiné tu mini xi ma chinet'ajo chan chine kui- kui tjiuña xi yajnijin k'ui nanguijni